Xuuka'ando ndiuutia'a kuee ndiuutia'a ya'a kuii ndiuutia'a ja ka'ando ndiuutia'a ja daakeeña ndivi chun ndiaa salsa, mole xuuka'ando tiuku ja ku daama la'a ja ku daakeendo daakeena la'a verdura tiuku ko ndiaa jiaa xuukaando jondo'avindo tiuku ku ta daakua'ando ja xeendo vitnaa anteka ña'a anteka ta abuelitondo xuuka'ando ndee kaañini tiuku atiu daama comida anteka ko vitnaa maa comida io maa manera kuxeeva'a ta señora tadaama ja io kuda'ando tiuku jianni ku ja xuukaajndo ku nuuve'edo. <noise>